Alo primeru papel i lapi. Endispués pensal quién tien de bailal essa coriografía. Porque si los bailaoris no sonin güenus, pos güena gana. Tamién tienis de vel el sitiu andi lo quieris hazel. I alogu ya ascuchamus la música i te vas figurandu cómu devían de movel-si i bailal los dançaoris. I dil apontandu ca cosa. I ya con tó essu eris escapás d'inseñal tola coriografía de carrendilla paque tamién haga tó sentíu.